Ya tu motor supaya maballu ki tu supaya marasaki dipake dibawa cendramata. Karena marasa nulle dipake ingan ingan macei biasa. Bisaki menerobos menerobos misalkan macet bedaki oto iya tapi ke motor iya apa siduarangi masemboroki baru buka. Marasa ki duka dipake sibawa sola solata. Maleki digandeng gandeng silong cewekta aragaka marasai di pake pasa lao mabelanja. Ditaro di depan. Naiyatte oto e maballo tugas ka nasiala dia kiallo. Nenniate oto kiardo tomeni kema kebacai masusaki la komacei karena loppo maro. Mane masuliki aragannalima ratu juta biasana dibandingi simotor. Jadi haruski dilimpu harga nai malli oto.